Bunta'aŋa la wehu n bo yima yima se'em de la, wehu de la yire duŋala muui duŋa gee bunta'aŋa iŋa ko'o de la muui duŋa. Bunta'aŋa iŋa buŋa zi'an ko'o bɔna la muui puan han gee aayi wiiri ba bo la yɛ puan dɔla la sɛba n tari ligeri n nyaŋɛ kiŋɛ ka da ba <hesitation> ti san yeti ti behe sɛba me n kelum tari pãhi koo ti sɔyaaduma la bama n yuum da ba ti la bɔna yɛ puan ti nɛra san boti a kiŋɛ sɔrɔwoko saŋa kaŋa ti lɔya ka bɔna kanyuum ni dikɛ la bama kiŋɛ sarɔ la koo hu han ye'eha zaarɛ koo de'eŋɔ han bo zi'an ti ba boti ba baŋɛ sɛba n tari ligeri aayi ba yuum ni tara la bama pa'ala ba ligeri. Bunta'aŋa kɔbegɔ la gɛregɛ mɛ la pɛɛlega la sabelega gee aayi wehu iŋa tari la, tu tari la wehu mɔlega la ta wehu pɛɛlega gee tara wehu sabelega gee tu ka tara wiiri ti ba geregɔ bala. Tu le kelum tara <hesitation> Bunta'aŋa la ti iŋa de la bungiriga <hesitation> Bunta'aŋa ka wogɛ zom saazuo gee wehu de iŋa wɔgɛ zom saazuo gee karegɛ.